<noise> الخدار و الفواكه، دي اهم العناصر في الاكل الصحي و الزمن ده هي زاتها بقى فيها ملاحظات، انها تكون خاليه من الاسمده و المبيدات و التعديلات الجينيه و كده و اللحوم البيضاء و الحمرة، من غير دهون كتيرة و عموما الاكل البسيط الما معقد في طريقة طبخو، دايما افضل بكتير. <noise>